إذا بعتذر لشخص أول شي بختار الوقت المناسب، وبكون صادقة في كلماتي، ولازم أتحمل مسؤولية أخطائي، واعترف فيها بشكل واضح، وممكن كمان افسر الوضع لكن بدون اعذار، إذا كان مناسب يعني أشرح وجهة نظري ولازم أبين إن أنا ندمانة على اللي حصل، وأعرض عليه إنه أعوضه كيف يعني، وأخليه كمان يعبر عن مشاعره وأستمع له بدون مقاطعة، وأتأكد إنه يعني أأكد عليه إنه ما حيصير في المستقبل وما حتتكرر الغلطة.